Ta taran' nej chuku lí uruj chuj ro'min 'ngo chataj nej 'ngo chu'man nej, nga min rá chuj ki'hiaj chuj 'ngo si-skitinj chuj ni aché chuj nano' chuj ta taran' nihia nej, hiako nej, raa koj nej, ta taran' nej tan aché nano' chuj arij chuj tu'ba chuj ni ka'anj chuj ni naki'hiaj naki'hiaj nukuan'anj chuj niínj, ka'anj chuj cha 'ngo chun ta ni kuta' chuj si-skitinj chuj na min 'ngo si ba kinun chuj kwenta chira' ta'ní chuj lí.